guyya tok nam askaria tokkit fuldur bare min issa taa, issuma bare min issa message innin darget <hesitation> atin kun gammi nudibde, dubatan siijefna barredi message kannen nam it barres himbekuu namu ufgafete ufkorre onno abba message chafu akasi ant barres ,onno abba maisha tinti athirati fed ufgafetee, dubatan ada nam kan ilalelinan abba message it barress kun ada nam innin gaf kun gereza kasit hide, dub nam kant amtan kisasi irra lipiffeno fedaa.